Fomba fihinana hany voalanjalanja. Tsy hany matetiky raha iny. Laha haninao io androany, ovanao hafa koa iny hamaray, ovanao hafa koa iny ambaliky afakamaray. Laha ohatsy nihina vary noho hena iha androany, hamaray iny ovanao vary noho tsaramaso, afakamaray iny ovanao vary noho legume, ambaliky afakamaray iny balahazo koa, manaraky zay iny bele, manao ho zay. Fa tsy mety la ohatsy ka hena avao jusque farany fa mamparary zay fa tsy voalanjalanja zay sakafo zay; hany zay.